No määnegi usk piät iks olõma. Kas tä no õkva religiuun um, a määnegi usk inemise hingeh iks piät olõma. Muido vaest ei olõ võimalik säänest eetilist ja moraalsõt ello elläq.